Fomba fiketreha pomme de terre koa zao <noise> afanainao rano, de ke- afanainao rano de tapatapahinao- voasanao pomme de terre igny, de tapatapainao de <noise> arotsaky, de lafa malemilemy igny asia- magnendy saosy amizay, de afangaronao amizay saosy igny bakeo.